أول حاجه بفتكرها الإعزاء اللي كنت باخدها والخرشمه، كان الواحد رجله متخرشمه <noise> جامد، فدايما بفتكر الوقعات، لان دايما معلمه في الرجل فمبتطلعش خالص من الذاكره يعني.